म चाय पीण पसंद करुँ क्युकि चाय म बहुत प्रकार क स्वाद होलु। सुबह क गरमा-गरम चाय मन म नई उर्जा ल्यांदु। चाय म अदरक, तुलसी, और मसाला डालण स स्वाद और बढ़ जालु। कॉफ़ी भी पसंद होलु, लेकिन चाय म अपनापन लागदु।